Rí ikhúún rígíꞌ, rí na̱ni̱ꞌnúúꞌ rí ejmaa kuanto idaꞌlú, numuu ríjndo̱o avésé idaꞌlú xú rí naju̱ma̱ꞌlú rí tsíjri̱ga̱ꞌlú, <hesitation> rí na̱ni̱ ikhúún ríndo̱o nda̱yo̱o̱ mbáꞌ o̱ na̱ka̱ mbá náska idu̱ꞌ o̱ nda̱yo̱o̱ rí najmaguꞌ xú naŋaꞌjun, xú nagaaꞌ, na̱wa̱túún rí nutháa̱n iná borrégó, tsú mbóó ríꞌkhui̱ i̱wa̱túún, iyooꞌ ríꞌkhui̱ na̱xi̱ꞌŋúu̱ꞌ idu̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ nabáyuu, naríya̱a̱ꞌla má náska e̱yo̱o̱ rí ikhúún ríndo̱o nagi̱da̱ꞌ, o̱ mú rí naꞌkhu̱ o̱ nagaꞌ idaaꞌ nambáyuu rí naꞌthúún iná borrégó. Mbá gótá o̱ a̱jma̱ gótá ríꞌkhui̱ i̱tha̱xi̱ꞌŋááꞌ mámbá idaaꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má rígá mangaa, nambáyuu iyooꞌ límúu̱ ma̱tha̱xi̱ŋáꞌ idaaꞌ, mbóó gótá ítha̱xi̱ꞌŋáꞌ mámbá idaaꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ríndo̱o ríꞌkhui̱ i̱tha̱ya̱a rí naꞌkhu̱ idaaꞌ o̱ nagaꞌ idaaꞌ, athaxíŋa̱aꞌ mbá gótá maꞌjñáa̱la idaaꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ rígá i̱mba̱ iná ri̱ꞌji̱ rí nuꞌtháán sepasúchi̱l rígíꞌ járúꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱ta̱jíi̱ ja rá, ma̱tha̱tsrigu iyaꞌ cháji̱nꞌ, ma̱gaꞌjá, mú rí ndaaꞌ riꞌjiu̱u̱, ma̱goo má inúú ríꞌkhui̱, inúú ríꞌkhui̱ itha̱khuáá cháji̱nꞌ, nagaꞌjáxi̱ rá athatsíŋááꞌ ma̱xaa̱la, wámbá nexa̱a̱la rá, tónsé ma̱ta̱xi̱ꞌŋááꞌ mámbá gótá náa̱ꞌ awúún mámbá idaaꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí phú i̱tháa̱n nayambáyáꞌlú rí naꞌthúu̱n ri̱ꞌji̱ ríꞌkhui̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ nambáyáꞌlú ríjndo̱o na̱ꞌkha̱ ampóó idaꞌlú, o̱ naꞌkhu̱ buꞌ, o̱ maŋa̱ꞌ buꞌ, xógíꞌ ríꞌkhui̱ imbáyuu ríꞌkhui̱.